أكثر وظيفة ما أحبها التدريس، مرة خلجي دييق في ثانية بتعصب، ما أقدر أطول بالي على أحد، الله يكون في عون المدرسات، شلون يتحملون البزران وصياحهم.